<noise> أول شي خليه طفل مستلقي على ظهره وعلى سطح مريح، وأفتح الحفاضة الجديم وأمسح المنطجة بإستخذام مناديل مبللة لطفل، وبعدين حط الحفاضة الجديد تحت الطفل وأتني الجوانب واتأكد أنها مشدودة بطريقة مريحة، ولازم تتأكد أن الحواف ما تكون ضاغطة على الطفل.